غاح اغوح اجمع اخبار عنم قدر الامكانواشنو الخطط الي غاح يعملوها واشقد عدد الاشخاص الموجودين بهذاك المكان واحاول القي المخارج والمداخل مالتم والانفاق السرية مالتم حتى اطيق من اطلع كلتا اوضحة بل التفصيل للشرطة حتى اطيق تمسكم وتقبض عليهم.